ଖେମାରା ଭୁମିକା ଆମା ଜୀଵନରେ ଅତ୍ଯଂତା ଗୁରୁପ୍ତ ପଣ୍ଯା ଭୁମିକା ନିବାହ କରେଂ। ଯହା ଅପନଂଗ କା ଉପରେ ତୁଷ୍ଟତା ଓ ଦୁଖା କୋ କମାଲ ଆମେ ଆତ୍ମୀ କା ସାଂତି ପାଈ ପାରୋଂ। ଯହା ଅଂତର ଗ୍ଯାନ କୋ ସୁଦ୍ଧ କରେଂ। ଓ ଭଲା ପତି ଶମ୍ବକ ଗଡୀ ଉଠିବାରେ ସାହତ ଜିଯା କରେଂ।